Daga ɓe poti kam ibban maɓɓe yahdi, ibban maɓɓe yahdi e ɓe njiɗindiri gorko on yeeƴi debbo on, debbo on yeeƴi gorko on.